E ley anndala, minka e gullaali pooli nii, mbiyan mi ni ɗi kaldirta hakkunde majji. Kanji duu ɗi ngalaa haala hono ɓiɓɓe aadama en laatortoo ana kaala haakunde muuɗun en nii. jonkaa, neɗɗo faamataa haala pooli, waawaa ƴaɓɓaade ɗoo e sifa.